أكيد لأ يعني، لأن مشاعر الإنسان أو المشاعر أو الأحاسيس بسكل عام مصدرها أي كائن حي إنما الآلات دي حاجة جامدة يعني هتحس إزاي وتشعر إزاي لكن هيه ممكن تساعد الإنسان في فهم الشعور بتاعه يعني توضحله أو كدا لكن إن هي يبقا عندها مشاعر معتقدش